जो इलेक्ट्रिक कि केतलि अ तेतून्दो पाणी गरम शकअ अए जो एलीमेंट अ से पाणीक गरमे देअ एन्दो पाणी बिजली लेई अ गरम जो इलेक्ट्रिक केतली अ से पन्द्रह सो से लेकर दुई हजार वाट तक अ एतु लेई पाणी गरम अ तिको।